Han bso we de, antimbi he, hal mada yaa bgúudi biindi ma ugeenan gaade gwil gini biñaŋ nsaanti bo a mo wo. Njan tegnolosi go, ndi intugnali mo, baso we btooti fnɓigi fmooni ma gaaj, ge baa btootin bâan go. Mboli njan bala, walla mba gileeru, njan footaŋ fee fi binleefi, binan soogdinde. Bari a mo gembe, boji uwoda gteegi, gii tto, bbúri anan híti hal, unan wi tan a balan. Bari a moo we, han a dúniyaa mo we, wee gaaj. Bina btooti biñaŋ tegnolosi goo ge, gdodoge dúniyaan bâan. Halaa mmada túmni a dúniyaa wiindi ma ha mo uu ggaadi gwili btooti binyaa gi gwili tegnolosi go. Njan bbortabili bo, hali ngi farans uga saanti ngi hí ma, hali ngi Etasini nga saanti ngi hi ma, hali nga a gbago golla gele gdaatu, insaanti ngi hi ma, a waati ma raanini insaanti ngi hí a wi. Dong gi ge gwili ma húri gi <hesitation> saansaante, uduulu biñaŋ, wi duduulu dúniyaa biñaŋ ma a momu. Dong ayeti ma raana mo, winooni raanan be, umada yaa a wina gwili gtenolosi go, he boŋ fo bâtoona ngi gi ma hamma ndi gii mmegsente gi gíw.